Yo prefieru d'echal más tiempu cona familia. La familia es hundamental pa mí, i me gusta de compartil momentus con ellus, sea en celebracionis, sea en comías familiaris, sea cenzillamenti en momentus de tranquileza. Me paeci que la familia es el miajón dela vida, i passal tiempu con ellus me hazi sentil más enganchau i más seguru. Amás, creu que la familia es ondi se compartin los momentus más emportantis dela vida, i estal con ellus me premiti de desfrutal d'essus momentus de horma más intesa.